Quia na nncwiwiiꞌ tsꞌaⁿ chquio luaawaa cwii nnom na ja wajnaⁿꞌa ndoꞌ na matseitiuya na nntsꞌaanaꞌ na ya tsꞌaⁿ joꞌ na quilꞌuu jâ xeⁿ na ndyooꞌ tsꞌom xtyoꞌ tsꞌaⁿ na macwjaꞌ tsꞌaⁿ chquio quialjoꞌ ya na nncwijndaaꞌ tsco ta̱ta̱, nchꞌiooꞌ tsꞌoom ta̱ta̱ joo naⁿmeiⁿꞌñe we nnom ꞌnaⁿmeiⁿꞌ macaⁿnaꞌ na nntꞌiuunaꞌ ñequio ndaatioo xuee ya ya na nntyjeꞌ juunaꞌ nncwa tsco ta̱ta̱, nncwa nchꞌiooꞌ tsꞌoom ta̱ta̱ luaaꞌ jeꞌ na nntꞌiuu ndaatioowaꞌ xeⁿ na jnda̱ jnda̱a̱ꞌ tꞌiuunaꞌ jeꞌ macaⁿnaꞌ na nncwindooꞌ tsꞌaⁿ na nntquiuunaꞌ tiyocheⁿ na cweꞌ ya yaxjeⁿ na jmeⁿꞌnaꞌ ndoꞌ ncꞌuu tsꞌaⁿ na wii chquio juunaꞌ nda̱nquia cwilue nnꞌaⁿ na macaⁿnaꞌ na nncjaaqueⁿꞌeⁿ naquiiꞌ liaasoo macaⁿnaꞌ na nncwaⁿ nacjooꞌ cwii jnduu chaꞌ na taxotjaꞌ jndyeteiⁿ na mꞌaaⁿ tachꞌeⁿ jom chaꞌ na joo ndaatioo na tꞌom aa na tsꞌom tsiaⁿꞌaⁿcheⁿ nnaⁿnaꞌ na nnteijndeiinaꞌ seiiⁿꞌeiⁿ ndoꞌ luaaꞌ jeꞌ na nncjaatseiyo̱o̱ꞌñenaꞌ jom na macwjaaⁿꞌaⁿ chquio oo na ndyooꞌ xtyoomꞌm oo na cwindyoo ndaancquio lueꞌñoomꞌm laꞌtiꞌwaa cwii na wajnaⁿꞌ ja cwii nasei na quilꞌaayâ ñjaaⁿ. Naquiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿncue ñomndaa ndoꞌ mati jeꞌ xeⁿ na cwintꞌiaaya na juu naseiwaꞌ ticꞌo̱naꞌ oo ticwilꞌue na nntsꞌaanaꞌ nasei tsꞌaⁿ na wiiꞌ ꞌnaⁿ na yati joꞌ na maxjeⁿ macaⁿnaꞌ na cjaa tsaⁿꞌñeeⁿ na mꞌaaⁿ tyonasei chaꞌ na joona joo tyonaseiꞌñeeⁿ nntꞌiaana aa waa cwiicheⁿ ꞌnaⁿ na machꞌeenaꞌ na tiya naquiiꞌ seiiⁿꞌeiⁿ joꞌ na mcwjaaⁿꞌaⁿ nchquio, joꞌ na ndyooꞌ xtyoomꞌm, joꞌ na cwindyoo ndaanchquio lueꞌñoomꞌm laꞌtiꞌwaa na ntyjiya.